كنت هرجع لعصر بناء الاهرامات علشان اشوف المصريين القدماء وهما بيبنو الاهرامات ازاي قدرو يتغلبو على الحجارة الضخمة ديت وازاي كان عندهم القوة أنهم يشيلوها والعمل الجماعي وازاي تمظي تنظيمهم كان كويس جدا وكل حاجة معمولة بالشوكة والسكينة زي ما بنقول كل حاجة مظبوطة بالحرف